لو رجع بيا الزمان أسبوع لورا في الأسبوع ديه كنت هنعمل كل الحاجات اللي معملتهاش. منها انا نسمع كوول حلقات المسلسل المفضل ابتاعاي ومكنتش هنفوت فيهم حلقة. كمان كنت هنذاكر للعيال الدروس ابتاعتهم بحيث ان هي متتراكمش عليهم عشان لما ييجي اخر الشهر يكون التقييم ابتاعهم كويس وبالتالي نكافئهم على كل المذاكرة اللي ذاكروها ونعملهم كل الوكل اللي هما بيحبوه. وكمان اكيد كنت هنخلص شغل البيت اللي ورايي فالبتالي مش هيتراكم عليي. فاا لو عاد بيا الزمن لورا اسبوع اكيد مكنتش هنأجل كل الحاجات داي.